<noise> miya dɨra- dɨr mi tuka sɨpɨn mi ta ɗɨɗɨ rɨdza mi dɨrau mi tuka sɨpɨn rɨdza, ai- mukwa gam wanka mi sa tiyatlɨ, ato.